په بازار کې د سودا د پاره اول د شی یاجنس د قیمت پوښتنه کېږي. بیا کس کوښښ کوي چې نرخ کم کړي او چنی وهل کیږی سوداګر هم خپل قیمت وایي او دواړه طرفه ورباندی بحث کوی کله چې دواړه په یوه قیمت توفق ته ورسیږی نو سودا سره کوی وروسته بیا پیسې ورکول کېږي او شی اخیستل کېږي. ځینې وختونه د کیفیت یا وزن په اړه هم بحث کېږي. په بازار کې هوښیار او حوصله لرونکی دوکانداران ډیره ګټه کوی